<noise> हमरे स्कुलमे बहुत मेलके किताब पढ्ति, इ किताबभरिन ति हमके बहुत मेलके ज्ञान मिलता <noise> आउर बहुत कुछ सिखेक मिलता । आउर मै आज <noise> कुछ बिषयके नाउँ बताइ जाइथौं जौन यि मेलके आहें जैसेकि बिज्ञानमे भौतिकशास्त्र, रसाइनशास्त्र, जिन्सबिज्ञान, गणित भुगोल, बाताबरण बिज्ञान, कृषि बिज्ञान, कम्प्युटर बिज्ञान इत्यादि हें । अइसने करके मानविकिमे इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, राजनितीशास्त्र, मानवशास्त्र, मनोबिज्ञान, भाषाशास्त्र आहें । अइसने करके बाणिज्य तथा ब्यवस्थापनमे लेखा, अर्थशास्त्र, ब्यापार अध्ययन, ब्यवस्थापन, बित्त आहें । प्राबिधिक तथा इन्जिनियरिङ्गमे सिभिल इन्जिनियरिङ्ग, मेकानिकल इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ्ग, सुचना प्रविधि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हैं । अइसने करके स्वास्थ तथा चिकित्सा बिज्ञान, फ्रार्मेसी, जनस्वास्थ, फिजियोथेरापी । भाषा तथा साहित्यमे तमान मेलके भाषा साहित्य ललितकला चित्रकला, मुर्तिकला, संगित, नृत्य, नाटक, तथा रंग मन्च हैं । काहिककि यि मेलके बिषय पढेक तहिना हमके बहुत ज्ञान मिलता आउ ज्ञानति हमरे बहुत क्षेत्रमे जाइ सिकत होइ । उहिमारे हमरे जोन जोन बिषय पढती ओहका उपयोग करके हमरे बहुत चिझ करसिकत होइ उहिमारे बहुत मेलके किताब स्कुलमे पढेक पैति आउर ओहके अपना जिवनमे लागु करेक कोसिस फेकुन करति ।